<hesitation> Hatreto aloha da mbola i firegnena niterahako hatramzao gn'hipetrahako, mbola sy nisidika ankoatran'ny te firegnena nipetrahako zany aho, fa re ny sitrapoko izy io, raha nanan-katao ah da mety ohatra <hesitation> nande ta Chine, nande ta Etats-unis, nande ta Fransy, ta Kanada tagny, zay aby zany tiàko hosidihagna.